السلام عليكم حياك سيدي شو اخبارك ,كيف حالك انا ان شاء الله نشتغل سوا ,ونمي الشركه ,وتستفيدون من مهارات وخبراتي ,واستفاد من خبرتكم ان شاء الله ,انا اسمي فهد تشرفت بمعرفتك سيدي حياك ,وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وثقتكم وان شاء الله ننمي الشركه على اكمل وجه باذن الله.